هالموضوع صار لي مرات واجدة واجدة بكل، في أوقات هيك الواحد ما يبقاش عنده خلق للكلام طاقته منتهية تماما، صارت- صارت لي مرات، خاصة لما منكنش أنا في مود الكلام ولا ولا عندي مجال إني أتكلم ولا فاقدة الشغف هكي.